Ugbo meh muoo <noise> igui men gui gai ekimon ye ki <noise> mondueki montue mhi bheki emhi kike mon khie beansi mon khien mon ye ki modi bata mon-yeki monya du ukpon nime yan yor-mon yeki mon-ya deba nime yan le yeko meh ye bel obhiomon emhi han ni meh mhon wu-wowa nime use <hesitation> mon dame oohon bhe ya khie mhi keke nime mhon hia mi-bhe mhi keke nime mhon hia mi-bhe mhon me bhe tita so ilumhu mhon bhe gbiu bhu gbo mie su gbo mie son hia so ababhemhon na ya due-de naya due-keo yokho-yo-kho so mon yu gbo-mon ye ze mon-ye ki monye gie hia legu mon-ya gbofioto <noise> mobhe ya dueki gai mon-bhe ya dueki iyokhebo-mon bhe ya vui yokhobo mon bhe ya roihele mobhe khie gi customa kike-kike mon yaro gui ebime bhe-mhen hia mhen bhe ro so aremie mebhe mhon ogede ni men yan ya gbe nia gbogede Ukponooo moyan bhe ya bo ukpon bhe ze moya bhe ya bokpon bhe ze amhebo mokolo moya dobheki moya de̱ mhi hia bhe ki <hesitation> mobhe yadigai bheki ni-mhe khien <hesitation> mon tie nebhona nor doh de ni gai mon bhe ya ti friemds nor me ne digai <hesitation> mondamhi khien mon de-omhebo-khien-mon bhe omhigai khie ebime mhon ekeke monkhie ibata meh re mie ooo meh degibhimen egeanati-beh egie na gbebeh yoto neghakhan neyatie egidirio <hesitation> ere ewimhe teacher eya do zighi school narie nia aya zighe beh aya debe aya day hia emhi kike ayadenia ibata, ewui school ayadenia iyokho bo monyanbhe vu mon ya khien mr mhe de mi ya mua te mon bhe dirio di emhi kike ni me ya mua atel Tomatoes mon bhe de bhi tiebe egianu tie be egia na tie <hesitation> egianu de- ibata bheki ni meh de ni meh yan de gi bhi meh nayor na gha ghon-ghon- ni me-so <hesitation> <hesitation> egianu tiebe <hesitation> egiana dibata gi bhiomo-egianu dewu gian-egiana di panti gian ne̱ anyo egia na di emhi kiker kike ne ya ghon-ghon ne̱ ya wi ye̱ abiu akhuemhen naya <hesitation> rulelegu egiehia egiehia-egie hia egirio gha dede gbe egha-ku eghu san yo san re Egie-na labu mi-muni bhiomo e̱ ghi le eko ghi vui an eghi kpa e̱ ya ku bhe gie hia e̱ghai kufo e̱ bhie eriore ebhe kpolo edolo e̱ leba amui putu re aya leba aya luemhi kike na u naya ran bu na e̱ ah-titah aweh riekuyere rie kiumaku-re naya e̱ ba aya ghon-ghon aya ku bhe gia na mie ghe <hesitation> igiowa hia gha ghon-ghon ku-gbe agha tule yo-tule-re- ah gha ghon-ghon <hesitation> egiannamien agha gbe-yokhokugbe agha yobo rai ibhomo egbe obhiomo ghalue-mhe beh-aghi-gbe enomo gho vie ighi woe̱ ote ayobo rai enomo hu agha rule yo-rule-re san-yo-san re- ako gie oh ko lobhie edegbe akpolo adolo abhe-le-bu ikike bhi rio